هختار ضعف العمر لإن العمر أصلا رحلة ولما يتضاعف فده معناه فرصة أكبر للتعلم وإن أنا أقضي وقت أطول مع الناس اللي أما أحبها وأستمتع بالحياة أكتر. لكن المال هو وسيلة تزيد وتقل وهي برضه لو العمر قليل المال مش هيفيد.